الآلات ممكن تنتج فن بس الفن بشكل أساسي هو جهد بشري، يعني الإبداع ، والمشاعر اللي تنبض في الفن تجي من تجارب الإنسان، والآلات ممكن تحاكي هالأشياء يعني، لكنها ما بتقدر تعبر بنفس العمق، الفن يحتاج روح، ومشاعر، وهذي شي صعب على الآلات تحقيقها بالكامل.